Nariete yo omoerio, ne epilau, epilau gokonyerosia ogotumeka, enyama no omochere. Ritang'ani nigo okoiyeka enyama, enyama eria yaiyi. Ekero kwaiyekire enyama eye, yaiyire, kwanyerusia, kwanyerusia kwabeka omosori kando ne enyama eria, gwakara- kwareta egentunguo, <hesitation> eh <hesitation> amasala ye epilau, kwareta egetunguo gwakenya, kitungu saumu, kwabeka, gwakaranga, kwareta amasala ye epilau, kwabeka, na amafuta, gwakaranga, gwakaranga enyama eria yarorekana koba embariri kabisa kabisa. Ekero yarorekanirie koba embariri kabisa, kwanyeruusia. Ekero- ok- kwa--eh- kwareta- o gwasibi omochere. Ekero gwasibirie omochere kwabeka, gwakarangerania gwakarangerania. Ekero gwakarangeranirie, amache aya, kwaa- chu- kwachunchugete koru ase enyama, kwaumora aria aseee omochere. Atogoota, chidakika emerongo etatu. Kwamanya gokora ki? Kwamanya konyerusia yaba tayari, kwamanya koria.